تر ټولو هوښیار څاروي بيزو ګڼل کېږي. بيزو وسایل کارولای شي، ستونزې حل کوي، او ډېر زر زده کړه کوي. هغوی د انسانانو حرکات تقليدوي او له یو بل سره ښه اړیکه لري. بيزو قوي حافظه لري او کله ناکله د <hesitation> خبرو نښې هم ښيي.